खिड़की ते साफ़ कनो ते सबसे पहली हमुन योक गीला कपडा से खिड़की परे साड़ी धुल हेट दयोंड़ वेगा बाद हमुन निरमा अर पांडी योक मिश्रन्ड त्यार कन अर वेते खिड़की पर थोड़ा थोड़ा कोरी लगे दयोंड अर फिर वेगा बाद हमुन वेते सूखा कपड़ां साफ़ कोर दयोंड।